Jadi suam ita i bisa i lotun potuinaloi bisa koa kalo ita imalaloi akan mulai mai siamani tau hiraan padi manimi coba manibilali kan lewat la manimiluale siam bisa koine siam suam niatin teilan di panyakiti. jadi yang jelasnya suasuaem <hesitation> sama tati danging sinam sakarangnam baru lalutunei kulkas jalu atoliankoa maiiyali baru mailaloiakan mai iyali baru mai oliakam. Jadi pernah nilutulenumasiamko karna kalo nilutumanimialin paling tinggi amoimulalin kalu manimileilo koine nilalile yang kaitialenam jadi panyaki ditulen tubuam jadi <hesitation> tapasiam suasuamsiloi i rumanine maiyali maibalara la maiyali mabalara <hesitation> sakarang siam baru mulaila huoi lalutun te kulkas manitahan potinluatolo paling untuk sala potinalesa mingguanam bisa koine siamne jadi panyaki.